Bueno nja nama xuan xanchixte iyo he nuu nukakunravi naxana nama xande xada chi nakandute ndute iin iin bote xao vit cubeta nde na'a xanama este nii nuja nakete naxa'a nakaxa naxaxa, namaxa kuti cuidado nijan tuu tuu yaxhi tuu nama kunitu kunixhexa na oni xhian nama nijan chinaxhi njuni chuni na'a xheto color, este xama nde nuu kuva kuva nijon modo xanduni njama njan deyukuan nikujan kan joni xhi xhen kajoni chi uni xhin oxani kueni chimakuchi este xuni yachi xhento color oko xaon detivi yachi te ke kuu xama xachi te'e ti kuxama koyuu iyo nama vixna chi iyo nama blanca nieves iin nama kuchi uu ho nama foca ho ama ariel ho nama roma este ho nama nani ace este nja xhikuani ko o'on no nijuan kixa'a.